Raha vao avy vidiana avy any an-tsena ny ovy ah de sasana madio, ahahy tsara eny amin'ny tanin'andro avy eo ah apetraka amin'ny toerana maina ao an-trano azon'ny rivotra ary tsy atao mifanainginaingina mihitsy de efa ampy hitahhirizana ny ovy izay satria maharitra eo amin'ny herinandro hatramin'ny roa herinandro eo ny ovy vao simba.